Maro aloha ty fomba <noise> fiketreha hany nentim-paharaza baka azia any hitako fa mahalia. Ohatsy hoe fiketrehandrozy misao rey zay. Soa ty fanaovandrozy misao o satria ndrozy ty namoro azy. Bakeo koa lafa ndrozy miketriky fia, soasoa ty fanovandrozy fia afangarondrozy vary zay la mampitehihina sady la mampitehianatry ty fanaovandrozy azy. La tiako o. Sasany koa miketriky alika, vasa fan- tsy haiko nafa fombandraza koa ny miketriky alika fa la misy miketriky alika koa ny sasany io an'azia any aby io.